Hamm, ha, ejibha chia ibinokpabi oka osa anangum. Ha idik simi inne ha akpen pam. Obinokpabi okerim tara ivaa pam ejibha. Khẹ dam mmani ivaa pam ghẹ, aba atte p'abẹ bẹ ka pa okpo bishit. Mada bẹ apey, iwa mmi mom be onẹng khẹ hode kwa okanim tara ivaa m'boma khi nnong bii ibinokpabi owop khẹ ẹrong, kwo okeri ivaa mbo ma anangum mo otem woma kwa ejibha ndoma cha ibinokpabi oka osaa anangum. Ibinokpabi omo kheri bẹ khe eronghi ma sẹ ma ewu eghowa. Inshọp, mo re odik ọkọka nne nno ofoganghi ha vaa pam. Sa inshop, inne odik ọkọka, nne ọchatọk fin nnaghi bẹ, nna agbugha p'intima nkeribẹ. Nne odikpenamkpen kwa avaa pam kwo odamim etem, ofot ghanghi kwo odamim etem. Mbo emọng cha iwa mmim mmom ndọk kin-momi. Inong bii ibinokpabi womo kheri bẹh onangum e ghẹwo osii ewu kpenamkpen, nwopt kha odadami, ewu kpenamkpen nwop ki iyayana. Ewu kpenamkpen minshobha nkọni ẹmọng ndoma chi itta kwe ẹrọng ogbe kpenamkpen odadami kwa ghẹ okam ogha kha fot sam tara vaa pam, ghewo manya e innimeh kpọng-kpọng. Họmomi e. Idi họ ana etera aham, tara oyok iman mando kwa ama rei isama e. But ham damm ngham etera tara oyok iman. Khe wo osii nshọp khe ekpebha sii nkana among, odamom Igbi iffa arang ọnọng okwu ohebhim agbugha and mando kwi ham mbri nhama ochatọk nnangha ọnọng. Sa ham bri nhama agbugha, nnanghi ọnọng. Nhami ibarara nnangha ọnọng. Odema kwa anọng ama chenum, mando kwa aham dọk nchena bẹ. Ohuri gha odadami kwu nwop tara vaa pam, ohuri ejibha chi nwop tara vaa pam ibinokpabi kwa ayohiman hẹ wo obeni mann bii ọba, aham, ọdam ọdam ọdamọ kpọng-kpọng aham ofọk ma ogbe nwoma toha nangọ ghebhọnọng. Mada aghebhọnọng mẹh ẹdaa chọ ewọp kho ororo e. Edaa cha vaa pọ ewpo ko, ivaa pam ewop kho ororo e ghewosii, nshọp khe ekpebha, iwu mi ghap so damum, so jibhum, mbok. Ayok ipanọng pa soha abangha mẹ bishishit mii ngbak bẹ bii ah ham yina etem ema edamum maaa ode eghera chi nham tara ibinokpabi, ode eghera chi eda cha okam odah. Ghayen? Kha oruk akpen ọkọka iffa odemẹ ibinokpabi obro odo homacha ado ham tara vaa pam. Machi aker'um tara vaa pam. Omo naanghim ocha tọk kọsap tara vaa pam, omo nanghum idik si iva mmik. Khọ onwet ghọm vaa pam okeri bẹ hẹ. Agbugha pii ngham, odem kwu imi nsi nghaa agbugha pa imin nang khọ onwẹt ghọm hinong e ohuri da nghama ekhera tara ibinokpabi e ghẹ wosi ọmọ nanghum agbugha ha ogbe kwu imin nong e. Imin ntoha nhẹ vaa pam gha nwet e. Ghẹ wo osi kho otem kwo odadami kwam. Ewu mẹrọng ghede cha ham nna odadami nham e. . Ohuri daa, homomi e bii ọnọng aya otte kwa vaa be pey bishit. Ham ham mancheni. Ira oni effa chita ade, ira hin vaa nsii e kwa vaa pam e so, ọnọng ọnọng. Nhong bii ngbak ọnọng ọnọng bii, idi ho awop tara vaa pọr ọdadami nwa kwọ ọdami ham tara vaa pam, tọ ọ damọn mando e ghama, cheden ghama echera ghi ibinokpabi e offa idik ijibhi-nanghọ e. Ho aham etera ghi ibinokpabi iffo odemẹ ọdọ achina aroro e but idi họ ana echera ndoma aham tara vaa pọr bongha eghera ndoma hagham, ibinokpabi họ hodobachinororo e so imbenbi mgbak kwanọng kpenamkpen bii ¨ama man waa, odik kwa oghep ham, tọ ọbrọ ọtọmi ho ọdọk e¨. Ohuri bii ham, ewu mẹrọng odi de ghede cha ibinokpabi onam odo onanghum ejibha tara odadami otara vaa pam. Orongha bii ọnọng khi nham ọsọha vaa mboma onanghum. Orongho bi ọnọng khi ngham ọsọha odadami nwoma onanghum. Orongha bii ivaa pam otte be ghagham ọsọha odadamimi nwomaa onanghum so, ihong bii mgbaghọ <noise>